Ny amiko manokany aloha tena mety amin'ny tanora gny mianatsy amy amin'oniversite satria ao i no afaky mamolavola sy mianatsy raha ho aviny mba hafahany mivelo mamelon-tegnany.